Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, wo jeim yìlì jiiɔ̀ wo yèɔ sèè mìŋ gbìleùŋ sɔ̀ngɔ̀ ke jii miɛ̀m kè hawà tɛ̀ɛ̀, ȧŋ yaȧ aŋ yìlì taai, aŋ yìlì taai nyɛɛ̀ŋ zȧ, wò guùŋ yaȧ wo hikȧ, wèè kiìŋ mìŋ manaŋ hikàa, wo hikàa, wò naŋ ɓuuyè, wò kuwa le kèìŋ, wo hikàa e dò lii è folo yɛi nɔŋ bɔ̀lɔ̀ùŋ e dò lii tiŋ manaŋ kèè hikàa sùà, weètii mìŋ manaŋ kèè hikàa wò yaȧ yìlì jiim. Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, wo sɔwɔɔ̀, wo sɔwɔɔ̀ mìŋ manaŋ kiiuŋ nɛ̀, mìŋ manaŋ sɔwɔ, wèè kiìŋ mìŋ manaŋ sɔwɔ? Mìŋ manaŋ sɔwɔ òfoo wò yaȧ wo yilì, wò naŋ tɛ̀ɛ̀wɛ̀ ke bɔ, e dò lii tiŋ mìŋ manaŋ wo sɔwɔɔ̀, e ɓìèmàŋjɛ̀wɛ̀ tii, wo nyuwuɔ, wo nyuwuɔ̀ mìŋ manaŋ kiiuŋ nɛ̀, wèè kiìŋ mìŋ manaŋ nyuwuɔ̀? òfoo wɔŋ kɔɔ kpɔtukpɔ̀tù wiiŋ wò kuwa yɛi le weètii mìŋ manaŋ kèè wo nyuwuɔ̀, wò yaȧ e dò bòlòòùŋ wò naŋ ɓuuyè, aŋ yìlì nyaŋ gbiŋ sùȧ, aŋ jeim yìlì jii nyiiŋ mìŋ manaŋ.